<hesitation> Raha ô raha aminà piso ndreka an, fahitako ananjy an, a <hesitation> misy karazana piso <hesitation> le <hesitation> ohatra hoe mifamofofofona koa zareo, a- mifofofofona vavinjareo, de <hesitation> raha ohatra hoe misy piso hafa koa amidy raha ohatra hoe aminà toerana raika piso na raika de miady koa zareo, de raha ohatra hoe piso miteraka de <hesitation> masiaka be piso iny par rapport am'le izy le, <hesitation> a- am'le izy le sotra.